﻿Tuxumni idishga solib ko'pirtirasiz, tuz va zaravorlar qo'shing, keyin yog' solingan tovoda pishiring, tavoga tuxumni quyganingizdan keyin, past alovda har ikki tomonni pishgancha qovirasiz.